נקדמל נרסל רסאלה נסטיה, חית קטחליניי נכתאר אלכלימות ונהתפד ביהא כמרג'ע, אלמקאלמה אססעירה בסח פיהא דغط תערד פאלחין ומתיעתיקש וק תלתפיקיר, אלרסאיל תקדר תקראהא וק מא בג'יתי ותהתפד ביהא.